<noise> diꞌltse naꞌ ku tind ganeꞌc̲h̲ tsaná tiend zina diꞌltse ba tind sdzaꞌl ldoná gana zina guꞌn lëꞌ broch gana diꞌltse bukwaꞌn ikiꞌn ya gobic̲h̲e idzinn yu dzekna nëꞌma guslo ku tind diꞌltse noꞌlma sioꞌlma diꞌt tsu tind y diꞌltse winma nëꞌma xkiꞌn tsëp lo ti bank win dzekna nëꞌma guslo ku tind per tind xkiꞌn tsu chop tson bueld dzekna wen giaꞌn lën yu.